ध्रविया भालू जो चीसु भूत ही बड़ा जानवर होन्दु यैके मोटा मोटा फर हौंडा मोटा मोटा चमड़ी होंदी यैके पंजा च न वो खूब बदु होलु जो यैका मुँह होलु वो सुकु बदु होलु ये पानी मई भी तैर सकदु ये की ये खासियत ची ये भूत ठंडा मई भी रहे ड्युलु